Tsy nivôlambôlagna agna niany, raha misy ino? Misy prôblema sa misy raha mampalaelo? Volagno, aza misalasala iarahatsika mamaha izy koa misy raha afaka anampiàgna.